Izaho aloha tsy mahay mamatotra kravato fa ny itako ataon'ny olona mamatotra azy io de raisiny ilay sisin'ny anankiray amin'ilay kravato iny de somary <hesitation> ahodina izay ilay izy, de tsy fantako tsara ilay fomba anodonana azy io, de manodidina ahy moa zany a misy <hesitation> olona manao kravato matetika.